Kat rof tana muiny mumua ana tsoiny mumua vainy te nating mumua ror <hesitation> fatouf ge kominiti faavot tana fan, okei <hesitation> nyo natving maton rou mamatang rou, ge vatok rou kat tana tsainy numaa. Kat tana tsoiny mumua finei, tataan tsunia an gumgum tsunia, koman na numaa iny guei tsunia, ai kat non kat a rof tan guei tsunia, ai kat non kat rof tan guei. Guei nongon ror ya. San te gim non ya ma fatok iny kat rof tana numaa iny guei tsuan tsunia, ai bus nan guei <noise> gim ror ma nongon tsue tsunia san ai fatok iny non kat rof tana numaa iny guei tsunia. Guei faavot nongon ror ya, saa tsue non ya na, ri kats tsuiny ror ya ge ri vovou iny ror vegiau tana tamarari, tana muiny mumua tana fatouf. Nyo nating gumgum kan rou nyo te vavatok faamo ya, finei. Ai kat non kat rof faarei niman ya, tapue non tan fokinai, faarei fo tsuiny mumua an muiny mumua, vurots an kovio an mangai kakaii. Ai fatok iny non kat iny rof tsunia ge ai pue non niman ya ge ai karats non a niman ya tan fokinai fito aya, ai bus nan kat rof, fatok iny non ya. Ai fikoo non te see, saf a guei, saf a vurots, saf a kovio, ri nongon tsuiny ror ya. Mes nainy finei ai <hesitation> pue non a niman ya tan fo tsoiny mumua, faarei pasta, an fo marama tan fatouf, mumua iny ror fo fatouf. Fo kain ka fiminan, ri kamiror <hesitation> tatagaa tsuk gen, tagaa ot kan ror ge maton kan ror saf ka na muiny mumua nating kat non ya, koman na fan faavot. muin mumua kan ai ma fatok iny kat rof tsunia finei na non tan fatouf. Ge ai ma kat fagum non na nas tanaa numaa iny guei tsunia an guei te paparaa miya, fiisen kan me tamarari fo tsoiny mumua mes nating mam nyo nating tagaa firor nei, mes nainy ai nating naa non tana mes fo tsoiny mumua, ayei vegiau non. Vegiau finn nei, in non kat tovei, ge mes nainy ai vegiau minon fo muiny mumua tan fatouf tan kat tan faakats, mes nainy ai vegiau tsuk iny non a komuniti faavot, finei, ai gima rof iny rarori, an kat tan tsoiny mumua fito ai nan, nyo kan gima rou ma faarof iny ya, san ayei, fatok iny non kat rof tsunia koman na fan faavot, fan faavot kamiror koman paparaa fiisen miya, tana saa ai faatok iny non kat rof tsunia. Tan matar ra vainy faavot an maton e gov kan, gov kan <hesitation> tatagaa no tan mes, tan tataan ain tan faakat an tan koman tsunya kan, finei a kaminon kat rof. Tana toto tsunia, tou ta taan tsunia. Gov kan paparaa iny non ya, tan tou tataan kan tana vainy fo vainy mumua tsumam koman na kominiti, ri kan nating tatagaa ror tana mes te mumua iny non a kominiti faavot, ayei kaminon kan iring finei nating jiu vaurep non ge ai nating ngue poor non tana vavainy ge ayei nating nai sisio kabut non tana mesmes kat toyan gima rof, an vavainy nating vatok iny ror kat tana mes. Kainon ainy tagei rarori gum famo ror. Ri totoboo ror a mes, tan kat tsunia. An kat toya nan, ai gima faruak non a rof, koman a kominiti faavot, san vainy faavot, koman na kominiti fan faavot, ri komainy ror a tsoiny mumua ge na muiny mumua ma kat kat rof, ai te mas faavot a vainy, tanaa sanaan a rof tanmamatong tana fokinai. Vavainy faavot, fo moun tsian, tsoiny tsian, vurots an kovio kan. To ainy nan kat rof, sa fokinai nating kaa miro totobo tsuri, tana isen isen tagei ror kat tsunia, finei kat rof, ge, kat gima rof, an kat tavaron toya nan. Fo kat to ri mas kaa non, tana toto tana mes. Ai te fataan faarof a fan faavot ge na kominiti faavot tsumam. So fokinai nainy, kamiror mesa pan tsumam, finei, ri onot ror iny fatok iny kat rof tsuri, mesa pan tsumam, sikia, ri nating ngue poor babainy tsun ror, an fakouts, ge fatok iny a nimam, nimarari tana kominiti faavot sikia, kuku tsun ror a fokinai tan kat a binun, ana ayein a mes te fifiko non na vavainy ma nai binun, fakouts, ya na kominiti, ayei gim non ma nating naa pis mee <hesitation> kat to ainy nan, nating kat rora vavainy ri te see war, ri te vegiau fokinai, <hesitation> mesa kaa finei nyi kan a tsoiny numua. vegiau taboos kan te vegiau tsuk iny non ya, finer nyi kan mas ka tsun mirom a isen na moun kainy faatok ir ra koman na fan finei, nyi na tsoiny mumua na rof, kamiron faakats rof, kamirom, aaven rof ainy vegiau rom, vainy faavot moun faavot ri onot ror ma nongoiny manyi, tan fo vegiau ainy nating tats romia tana fan faavot. Fan faavot paparaa iny maromanyi, ri te fapas manyi jias, tana saa, nyi te kamirom a koma rof, fakats rof, aaven rof, mamatsing nainy. Ri te fapas manyi jias tana saa, nyi te kamirom <hesitation> koma rof fakats rof aaven rof, mamatsing kakaa rom manyi kainon, see kat non a iring e, tsoiny mumua te naa ai te fatabing manyi, ge vegiau non saf fo vegiau na iny fatsuts a mes te gima kaa faarof non, rof nan ya, ai nan fatsuts rof tana tsoiny mumua faavot an muiny mumua kan tana kominiti favot. So kat ainy nan faruak non na rof, ge faruak non gumgum rof. Tana kominiti faavot, an fifakout tsian, an fifakouts rof nating ruak non komananaf faavot. Mes nainy fo mes fo tsoiny mumua a muiny mumua kan, ri gim ror ma nating fatok iny kat rof, mesapan nating ngue poor ror, mesa pan nating tsue kabuts ror, fo mesa pan tana kominiti faavot vegiau kabut ror, mesapan kamiror koma sevee mesa pan, fo tsoiny mumua an muiny mumua kamiror fitsufainy tana mes te kaminon na <hesitation> saf a ka na te fatang non ya iny nom a painy fats. Fo kat toya nan tanatsoiny mumua ana muiny mumua gima kamiror <hesitation> aaven rof tsuri, tana saa, ri kan komainy kamiror ta masuun, iny fakouts fatabin rari san nainy kaa tsun miromanyi, na isen, gov kan paparaa non. Fakouts kan maromanyi ai te fakouts kain vainy faavot komana fan faavot. Tsoiny mumua ai fatok iny non kat tsunia rof tana kominiti faavot, muiny numaa ai fatok iny non kat tsunian rof tana kominiti favot. Ri bus ras rarora vavainy tan fo mar binun te nating ruak non komana fan tsumam. An nainy, ri fikoo ror, isen tsun, a fokinai te tsun, ri te vajio, ri te na kat a fo painy binun. Tan nainy to aya nan fokinai nating faarof ovei ror tana tsoiny mumua ge na muiny mumua <noise> ri te taan faavot nom tap niman, ri te nai bat fo binun. Ai nan kat tana tsoiny mumua ana muiny mumua nating fatok iny rori koman na fan faavot. An rof ovei tan sisio tana tsoiny mumua ana muiny mumua tan kat rof tsuri, nyo vavatok iny rou ya ge totobo iny rori tan fo fan faavot, kima isen na fan tsuri, ana nyi vavis ror nyo nating tagaa kan rou tan kat tan vavainy. Tan tsoiny mumua an muiny mumua nating kat rori koman na fan faavot, ai tsun.